Kabiasaan nuangi satami pi damu dongo mumbeta bitu loyang ka'pani miasela tuwinanta mung sabong satu akato seper ampajam dinungkumta bialoyang kapabiya munemer caku cancang kucancang cabersih bersih metudobo dong wetu wiantado smut cakucang sumup satu bersih muh daimo makewur doure berarti damonti bersih motaantu wo nitu ca pusaantamu wecailulaltam sacaperamo niwelal enontamu waca satas tu merikonitu gaga gagaan tamu sacas tinerik tamu cai lipan tamu cai to tamu wianolamari sanorasoma kei sanganca ora damongki pakenta rurang kapapungki kapabiru ni tumu satalua ni tama lua nitanam kaitenti satamorus damenti ya memang dasarnya luangkenam tanam koutenti donggomuntape cawea loyang kakawianemer wiantamunsabong woca wocaamundengen kapa pespes wiamatu pene wecaerisu pe' neca we bersih tantu ni tumenkegunaan tantu saca ma amudango ya ulang bang sacaperamu niulalta casteriken tamo calicanpamo woto'tamo biaremar.